To innu aadama kam, <noise> woodi fiiji ɗuuɗɗi ɗi neɗɗo yiɗata. Ammaa ni arannde, no yimɓe anndootirta. Misaalu, hannde yimɓe ɓe anndootiraano, ngi'a ɓe njooɗdake nokkuure woore, ɓe njokkii haala. Woɓɓe maa sey tuuma dow ɓe ngaɗii duuɓi e ɓe anndootiri. So ɗum e nder ko waawanotoo yam e <hesitation> nder <hesitation> ngeendam innu aadama, kam, goonga.